Neh kipaktia nikuas pollonakatl porque ke ich asado o rostizado o nohki pollo pa pollo nakatl pero empanizado, no tikua ipa tlaxkali o san ihko ihko ipan chile, amo tehwa amo tikinpia gallina yon gallinitas, pero neka kan nivivirowa kan ya awela no sí kinpiah.